Men jensi kiyishni afzal ko'rgan bo'lardim. Chunki bu ancha qulayroq boshqa kiyimlarga nisbatan hamda tez to'zib qolmaydigan va tez yaroqsiz holatga kelib qolmaydigan kiyim turi hisoblanadi. <hesitation> Boshqa kiyimlarda bunday sifat yo'q deb o'ylayman.